Mebɛpɛ dɛ mɛyɛ ͻdwontownyi a matahye anaa magye dzin kyɛn dɛ mɛyɛ mbirikatunyi a obiara nyim me wͻ wiadze yi Osiandɛ, sɛ meyɛ ͻdwontownyi a matahye a, na kyerɛ dɛ, nyimpadͻm beberee noara na wotsie mo ndwom. Na ebia na mo ndwom no so no mu nsɛm hyɛ nkuran. ͻbͻboa dɛm nyimpa no anaa ndͻm dodow a wotsie mo ndwom no ma hͻn so woeenya nkuranhyɛ nsɛm dze abͻ hͻn bra. Na afei meya - meyɛ obi a mutu mbirika a magye dzin a, munnhu mfasodze biara a ͻdze bɛba.